<noise> Gny mampalaza n Norvezy da gn fiompia. <noise> Maro gn olo mpiompy amindreo ao. Da reo koa mbô olo matanjaky avao koa satria <noise> mbô taranaky ny Viking avao koa reo ao io. Maro olo matanjaky be. <noise>